Ja li ngi noh fú jóh ni já laim muo aig ain já cou áh main có jain aí jóh áh zá muo bu ain gi jó náh ain, ain la shoi lá kieh ain jóh có jaum muo ain. Jo muo ni gá jain taum íh noh chá ni fu do aín tsá oh jain jé dau taum li shíah jóh íh chá múh ni jeí éh ai doh jó jain nih gi óh ñiu jo naí. Ah yiú muo do jain joh áh li tsá do jo náh jo laí bá no áh ja neín áh li tsá doh óh gi úh naín óh jóh ni gii ki óh óh úh naín óh joh pé óh éh úh naín náh dóh. Jóh áh gá méh muo áh tsáh tsá na dóh jo ja ta-ta tein fu yá muo jóh ñi laim muo joh náh áh li úh naim do tsi jain óh aig néh muo aín zaig íh tsá múh záig gi íh zaíg gi laú áh íh gó ngi cóh jóh ni já laim muo joh jaín ni já lain áh noh baig óh áh zaí no-no-no áh có-có múo yía tsáh ain tsáh íh ní lá chíu joh yíu chim múh jain jóh tsi nih já muo íh tsá múh jain óh íh tsá múh do jaín tsá múh mui ni zaí do jaín tsí tsá múh yié muo dóh jaín óh ni zái tsá múh muí aín óh nih ñiu, ñiuh noh áh-áh ni níh daú. Eu-eu ún nain lí tsá do bá no gá mein jaín jó ni gá lain muo joh náh jaín óh íh tsá múh di jáh muo cúa yíu chin míh jain jóh baí jóh lái zaí chín múh ain tsi íh tsá múh ni gái cúo jo-jo noh jó maíg yói go óh ja lian móu ih dó já lain fu góh lóh éh mún, éh mún nih chá fuo éh ni ñiuh chá fio áh lí jaín main záh li cúo laig yoi lein main záh li neí li cuo laí béh nái kú loh li gá cúo, lí gá cúo noh íh neí ngo gi fu lai cháh zhá laig níh chéi ni ñiu gein ni ñiu shía lá áh cúah tsá do jáin jó péh ni gálaim móu aíh tsáh íh gain. Óh taíg ji tsái shía la jáin zái chíu zaín jaín íh nih zaíh zíu íh ló jaín íh ni zaí tsá múh mui jain íh tsá mún dó jaín íh ni zái la jo taí chái éh zái íh chá ñiú doh óh ni já lain jéh jo-jo éh jo áh ni já lain jaí óh muo ni cú lain áh joh áz zaí ni cúo yá úh áh jain á li neí úh búo be naí pain jóh-joh cúa yiá úh áh ní gá la zaí áh ni gá ja laín jáin jóh ni já jéh éh muo ni kú láin no jain, jaín noh áh ba áh chiu shiu, áh chiu shíu jain muo ni ku lain gain ti tseí-tsei áh ni já láin oh na. Óh ni gá taig ni gá záig jéh jain lá caín ní áh noh tói tsá li néi be nái ku loí li neí ye pain li neíh <noise> jó ní já lain ní áh jéh já cúo láig yói lein li néi zó fu ñi jo taig záh áh kaig chá fui muo múh muo có muo ni záh tsi á ni main tó, main tó maí záh muo tó záh íh aíg múo tó íh aíg jáin shía la íh cáu jáin tsi tse áh nih gíe muo cha fuo shía la ni laih ni oh modo lái-lái loig tsá jóh ñí aín íh tsá cúa jaín ni ñiu ni tsei ni ñiu lé lai jain ní li gá cou láig yoi yi lein main záh cóh li gá cuó laig bé nain ku lóh né muo familia chá aíh do ni jóih múh tsái joh fu laih ñi jain che ñiu-ñiu jó éh shía laig soi aín áh tá náh ti múh jaín ti múh tá éh muo tsi óh gía eih có múh jaín óh-óh ná jaín noh ná jáin sói ján jái lóh ná méin náh jain ká sía jain ró fú kuaig náh jaín éh me muo chí lóh ná jain jóh muo dáu jau íh tsá já toi ji aín kú já lain muo na jáin lóh mé muo ná jaín óh lá já láh baíh ni ja cúo áh noh. Áh jó áh zaí kúo yía bu áh li gá kúo lái úh buo bé nain pain yie pain muo néi cúo yía úh áh jaín tsá ni cóh uh zaí noh báig áh ni gá já lain jóh ní gá tsá oh mé muo chá áh jóh lá ni ja puo jain. Áh lá gie tó ti múh jáin múo gi shíu náh tá ti múh có cúo noh li já cúo lai náih yí dáh ní cúo joh aig kó lóh jo-jo ti múh yíu tsái níh búo yíu múh jaín tá caúm íh zeín muo chí caum íh sein laíg ti múh ngo fú laih tsái chái ni búo noh ain tsá ni gá ain tsá gá tó ti múh chía ti fú escuela áh tai-tai ni laug mu ñiu fu ni laíg éh gi áh ni gé cóh li cúo yoi-yoi yí laig chá doh. Múh jó jaín óh wi múo gá soí áin ain no ná jain aíg ló íh mei ká shía ró fu káin náh jaín gá sóig jáin pé kú té dau íh dóh aín íh-íh tsá múh doh joh cu-cu máh daú jáu íh neíh máin úh jaín aín-ain kú já laim muo áig óh já laim muo jóh náh kóh chá fú lóh láh kú puo daun jaín jóh ni gá taín púo áh lí néi úh buo bé naíh láh ni gá kaín áh jó áh zaí no cúo yía úh áh jaín tsi baih ni ga ngi lái chá kíeg chí di íh ni já laín ni gá ngi noh fúh jáum tsá muo úh chí dóh jáin. Jó óh ni já tain lá já poú lá gáh máh réh láh gá saí shíuu shía láh bá miu múo jain ní cúa jain aín jó lá aíg nih má li cúa lá aih ni máh jó áh jo ain ni gá, ni gá uh naín oh jó jain teín áh noh ká múo ni ngó téin shíu áh lá bá jaín shíu jaín cúain áh joh jóh ni gáh naí jo naum tsá múh dó áh ni chíhn áh dó jaín tíh ni dó yíu chin múh do jain. Jóh óh gi na gá úh náin ñih do joh cháh joh naíg aí tein óh gá uh naíh gi íh dóh laí áh sain ih dó jóh gi téh íh neín main úh gain aín jau cain roi teh íh dó joh mu ni gi já lain loh fu-fu lo jaín óh noh ni tein íh doh áh ni já lain jó múo ku lain doh jain aín lo náh ain íh laig tsá kieg dó jain tsi íh aíh tsáh aí muo tsá ñiu jaín aíh chá la mui ni já laín jain óh ni tsá gi jaín noh gia ain loh náh jain saíg íh di muo ni kú lain lóh gía náh jaín ká shia jain róh fu caig náh jaín aín lo ih méin jaín lóh íh muo fú náh jain lóh gía náh jain tsá óh lí íh meí úh muo óh gá tsá loh óh ni shía áh li íh chía dóh soí jain shai gi íh tsá mún mui do jain oh tsá mún mui zái chá jain, ain tsá mún yieg íh ni té éh aíh ain. Jó jain óh ná, oh-oh noh láh naí tó do jaín shía la áh la chiu noh jain íh ká chaig do jaín íh tsá úh do shía la áh chiú shía la yía náh ni ñiu ain joh aín níh né oh shía láh ih máh oh ain jo ni gah tó ti múh jóh náh jain ni gá-ni ga muo, shiu náh áh noh có chá laig naí yi dá ni cúo aín áh kó kuo no. Jo-jo yíuu ti múh óh aig óh ló muo jo-jo li raum ih doh múh jóh kóh múh aum jo pé ti múh do ni yiu ngo fu búo chía tai ni cancha do shia taig ni já laí joh múh-joh múh-jóh múh-jóh, aum múh jóh íh laig tsá já cúo áh níh cúo jóh óh áh joh muo ni já méh muo áin lóh gia náh jaín sói sái roi aín lo gia náh gá mé muo ná jain ká shía ain záh óh ni ain ká shía ró fu cuag ni jain soí jaín íh lo íh éh láh fuh gáin aín ló ih gíe taih já leí familia chí aín lóh li laí fu ain-ain jo-jo múh bá jaín áh gá gi áh joh. Ah joh ain la sein óh éh fu laig éh áh lóh muí la fúh soí jain jo tsi jau ni chá ká laig tsá kieg la ba ni jo aum chá ih dó ih tsá já noh fu do. Jau lá bá náh beí chá jáu ko jain yíu chi tsá múh tsá ñiu. La ló gá laig muo shoi náh la lo gi já mah ñiu lálo gi gá noh au loh éh shia buo chíah jo lá oh gi áh jau chá íh áh zaig já leí familia ja leih óh já leíh muo gi ja fui ain shia la já laig shia la áh gá tsá fu shía láh áh ho sai lo fu chi jain áh fu chi jain.